Plunger samung tangnai twijlangni twijlangrogo himjakmarokno swkakna bagwi thummani tei chapmung swnamwi. Plunger no twi thwngmani duglamni sakao chap khe abo thepaoui wngwi thango. Yakle no dagaroui khaiwi tei rwgwi bukcha wngwi thango abo clog no swkakwi rwkha. Sepmung wngma bai twi tei nokbar no swkang bwskang wngwi thangna bagwi phan rwi khlaio. Abo bai wngwi tongmani kebengmung no swkagwui thango. Kaham wngna bagwi plunger twijlangno kubui khe kholobwi ton di tei kwrak khe phan gwnang khe himdi. Plunger wngkha bukhuk thwng eba chamungni wngwi wngnai kisa kisa clogs ni bagwi kaham. Tei jora jora khe naikolmani jephru twi thwngmani screen no swnammani abo boltage wngmani yakni phiyogwi mano. Tei twi thwngnani nangmani manwi no kwmawi mano.